بصراحة شعور فقدان الناس في جنازتي بيكون أشد، في الزفاف ممكن الناس ما يحضرون لأسباب كثيرة لكن في الجنازة إذا ما حضر فهذا يعني إني أثرت أثر إيجابي في حياتهم، الجنازة هي اللحظة اللي تعرف فيها كيف الناس كانت تشوفك وتقدرك، وإذا ما حد حضر بيكون شعور مؤلم إني كنت ما أهم أي أحد.